أكلتي المفضلة هي البيتزا، وطريقة تحضيرها إن أنا بقطع الزتون وبقطع الطماطم شرايح والفلفل شرايح وبعدين- وبعدين بسخن اللحمة على البوتجاز وبسويها وبعد كده ب- بعمل الصلصة بسويها على البوتجاز برضه وبعد كده بحط المكونات دي كلها عليها بفردها على البيتزا وبعد كده بتدخل الفرن وبحط عليها جبنة.